Ah! Zéro, dimy, folo, dimy amby folo, roapoalo, dimy amby roapolo, telopolo, dimy amby telopolo, efapolo, dimy amby efapolo, dimampolo, dimy amby dimampolo, enimpolo, <noise> dimy am'enimpolo, fitopolo, dimy am'fitopolo, valopolo.